Za izen̈y kôfa mahita lagilasy mieritreritry izy io aminakà izen̈y. Izy io midika fa man̈itsy tan̈y manitsy avy eo ilain̈a rehefa mafana andra abôakeo amy izey tsara gihan̈a karà karàha amy izey.